ترى بفضل احتفظ باسمي الاول لانه جزء مني ومن هويتي الاسم هذا مرتبط بتجاربي وذكرياتى وكل اللي اعرفهم ينادوني فيه لو غيرت اسمي بحس كانه في جزء من شخصيتي بيروح وانا مرتاح باسمى وما اشوف فيه شي يحتاج التغيير الاسم يعبر عن اصلي وعائلتي وافتخر فيه